Aminah mmanokagna e za tegna tia mihira de safidiko mihintsy mihira satria o zaha mihira igny falifaly fognaha mietagnetagna fogna agny de maharegny afaliagna be za de zagny le itiavako azy